che rib'aniik qach'aj aq'ab' e rib'aniik kab'an kab'an chiran qach'aj taq q'osaq taq aq'ab' nab'eey qach'iyij taq laj aya' kamilmaj riij taq aq'ab' tek'ara' <hesitation> kak'am laj axib'on qakoj chi riij li ki'ab' aq'ab' tira' katak che laj rich'ajiik, xa'ltaq aq'ab' xaqara' qach'ajan qas no'jimal pu'tziil, chomal kach'aj riij aq'ab', qach'aj pam aq'ab' xaqara' kach'aj xa'l taq wii' aq'ab' tek'ara' qach'itij laj aya' xaqara' <hesitation> laq'ab' qasuu' chixe wii' taq awixk'yaq awet am rimal k'o tz'iil k'o chan qeqchapan kirmal riib' pina' q'os k'alan taq wii' taq qaq'ab' rajawxiik qasu'on kqa'an ritziil chiran taq aq'ab' qas ela' rajawxiik qab'an chira' miqjuch' ripaam taq qaq'ab' rimal ela' qet- am li q'ab' xapa' che'el kajb'eek wii' kirk'uton li qab'anb'al xaqara' chewa' rib'antajiik qeqb'an che taq qaq'ab' ela' qas rajawxiik kab'an jun chijb'al chiran cher b'aniik k'an qab'an chiran juyak ka'yak laj rixib'on wuxu' k'o k'ay nin qachapan xaqara' qab'an ritziil qach'aj qaq'ab', k'o nik'yaj chetaq qas kenak'anek k'o nik'yaj taq chetaq kirb'an k'ax che la q'ab' xaqara' tich'aja' laj aq'ab' pu'tziil chomaal, chi, ka'yak chi axyak k'o chan k'o chetaq qachapan kirya' yab'iil che qaq'ab', xachire' kimajtaj jun k'axk'oliil pil qalwaal qas ela' rajawxiik pil qak'aslemaal kaj wa'ljek, kitijtaj qaway kajb'ek qaqb'ana' kan qa ch'ukleem, xaqara' qachul rajawxiik kajpetek qach'aj qaq'ab' qitij laj chetaq qeen rajawxiik qach'aj laj qaq'ab' renejeel qach'aj laj qaq'ab' xakela' saq qab'an chiran xa kela' otz kirb'an chaqan saq li chetaq qatijqaj rimal wa saq k'ot yab'iil kirpetsaaj rimaal xe'taq qixk'yaq chira' k'o wi' yab'iil.